الكلاب تحتاج عادة حوالي ثلاثين الى <hesitation> ساعتين من التمارين يوميًا وهذا يعتمد على <hesitation> سلالة الكلب وعمره ومستوى طاقته الكلاب النشطة مثل الرعاة او كلاب الرياظة تحتاج الى تمارين اكثر بينما <hesitation> السلالات الاقل نشاطًا تحتاج الى أقل من المهم ايظًا توزيع تمارين على مدار اليوم سواء كان مشي او جري او لعب.